Los cavallus sonin más grandis i más ligerus mentris que los burrus sonin más chiquinus i tienin orejas mu grandis. Amás, los cavallus sonin más cencius i los sus amus los tienin cudiaus mejol. Los burrus sonin más pa gastu nel campu i están más lixosus i descudiaus. Los cavallus tamién se gastan más pa tiral del arau porque tienin más huerça i los burrus, güenu, pos puein lleval carga pa dil pala huenti pol'augua.